Kalo tunga garis matua sone tatao roti ndia tatao roti ndia ana bagian telu yang pertama ndia campur adonan a, terus yang kedua ndia kas kembang adonan a, trus yang ketiga ndia tunun, terus tahap campuran ndia meliputi ini bahan-bahan ndia noka terigu oe ma ragi.